जैसे की कॉनो सौरा सौरी बा जाके कोफी के दोकन मे वेट करैत बा ओकैनक फर्स्ट वेट कोफी के दोकन मे होलख । कोफी दोकन मे होलख त ओकैनके मज़ा से बात ओट करतल्ख अपना बरेमे बतल्ख उ सौर सौरी अपना बरेमे बतल्ख । उ के अब्द कोफी ओफी पी ओके कोफी बारी निमन बनल रहे पिउके उ सौर कहाइट बा हम बिल पे कर्म कहके । सौरी खाइट न हम बिल पे कर्म मगर बदमे जाके अंतिम मे सौरिया बिल पे करलख ईके मतलब सौर बारी खुसी होलख । कहके हाम्रा पहिली बार केहु सौरी बिल पे करले बा कहके सौरी कमाइट रहे निमन सौर आवी ओटन काम धाम न करैत रहे । ऊहएलगी सौरी ज होस बुझ उझा के समझ ओमझा के मज़ा से ओकर बिल पे करडेल सब किसीओ सौरियों मन पराइट रहे ओकर सौरों मन पराइट रहे । मज़ा से ओकैनके बात सीट निहार गेल आ मज़ा से बिल कर के कोफी के दोकन से निकाल गेल ।